ساسونه هر خوراک ته خپل خاص خوند ورکیی فرانسوي خوارک کې بیچامل ساس ډېر مشهوره دی، چی د شیدو او وړو څخه جوړېږي. ایټالوي خلک مارینارا او پیسټو ساسونه ډېر کاروي، یو له رومیانو او بل له ریحان څخه جوړېږي. مکسیکویان سالسا کاروي، چی تند او خوندوریی امریکایان باربیکیو ساس او کیچپ کاریی، چی ډېر عام دي.